आज के लाइका मन ला बहुत जरूरी है महाविद्यालय जाना काबर कि आज के टूटा टूरी मन घुमत हे इधर उधर कभी पान ठेला त कभी इधर उधर साथ हे जो पढ़े वाला लाइका मन हे ओमन के भी ध्यान भटकते त ए जरूर होना चाही।